இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின்னர், ஜேர்மனி மேற்கு மற்றும் கிழக்கில் பிரிக்கப்பட்டது, மற்றும் நாடு சோவியத் யூனியன் மற்றும் மேற்கத்திய சக்திகளுக்கு இடையே ஒரு நிலைப்பாட்டின் மையமாக மாறியது. இந்த மோதல், ஆண்டுகள் நீடித்தது, குளிர் யுத்தம் என்று அழைக்கப்பட்டது. ஆம் ஆண்டில், கிழக்கு ஜேர்மனி அதன் எல்லைகளைத் திறந்து, பனிப்போர் முடிவுக்கு வந்தது. இல் ஜெர்மன் பேரரசு நிறுவப்பட்டது பிரஷ்ய மன்னரை ஜெர்மன் பேரரசராக அங்கீகரித்தது.